شوف بش تبت برنامج في التليفون ديالك ح- شوف الحاجة اللولى تدخل ل- <hesitation> متجر الاليكتروني تشري هداك البرنامج <hesitation> دير هادك لي تسطاليلك البرنامج في التيليفون تخليه يسطالي تدخل الدير يعني حسابك الشخصي فالبرنامج هداك واوب راه عندك البرنامج